Wawan heba ummatoore de'iti be to don ardiibe marbe aadili en. amma to ardiibe latti fasiki en molabe, ummatoore lattan bedo sakli be do jarli.